الاكلة البسيطة الي احبها الي احسها يعني تريحني من اكون ضيجو واكلها هي بصل وفليفلة وطماطة اكليهم ووره ما شوية تذبل وهاي اخلي اخلي همين نومي بصرة وبعدين اخليلي بيضة عين وياها واخليلي فلفل هاي اكلتي المفضلة